Cume pasta a ie i spaghetti, i tirabusun, le penne, i fuzilli, pöi a ie le lazagne, a i sun co i agnulot, i macarun e pöi i gnoch, le linguine e pöi a ie la pasta frësca e ënvece cula pi sëcca